Ny fitaovana fizarana samihafa hita amin'ny kiraro an, <hesitation> ilay mahakiraro azy iny aloha, ilay tampony iny izany. Dia ny faladian-kiraro an, dia ny latsin-kiraro ilay avy ato anatiny an. Dia ny tadin-kiraro an, farany. Dia izay ny atao hoe kiraro.